Nzum ozan-zan nsum ko sue bie ninne orubiu nghieh leh bie lep, leh-leh kie nten nghieh ari imile uyuro leh kie nten iquep ari ruie-ruie donn, ochie zan ikori nie kori kyie sule ozan bie biu oyuo ihieh kienn okile ijie heih keh lela okori hieh ori chie zam osum osuie okori ijie ari ihieh leh-leh ochie sule ochie suie ozan orup leh bie lep omiel osuie leh bie lep vui endieh bie lep bie ghieh lar ogpe bie lep ibie bebann ozan nghieh ihieh orup bie ounine, onyine ihieh ozan ihieh oma yenn leh mou oyenn leh ihieh mou ari une-une, biet-biet ihieh ozan ihieh oburo, yie Aari kie biuro ijie ari ibann enu nten and epo kie‪h nten epo ko zam ihieh ofie lep mirro omie zan ubuiro ihieh ofie leh murro